إيه الفن ي- يحسن من المجتمع لإنه يعبر عن مشاعر الناس ويشجعهم على التفكير والتعبير عن عن نفسهم والفن يمكن أن يكون وسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي وتعرف الناس المواهب اللي عندهم.